urun ti o ka tsi ekpi kpome ti o ka ju itsekiri to tsi ekpikpene ti o ka ji itsekiri itse kiri mi boja we wo a ri ni nayira itse kiri mi itsekiri aghan a tse aja to o kereju ni naijira we urun kurun tr uwo ma ri tr aghaan <hesitation> esi ki esi tr aghan fe dun ene to tsi itsekiri wuwu tr oritse ne gbr ene ubo ti oritse mu ene ni tori gin ene kere oritse ka mu ene ni ubo tr o ne uwa tr o ne oronron uwa to ri eren ireye eye dede a fe ka rr gin to ri aghaan ye ju ene a fe ka ju ene je di uwa ene Do ma ka to ene ewo onowe we urun gidije tro no tsi ogun gba di ene boja we ni ira ti ene gha boja we oka tsi uta ni obon uvun wo ma ri urun boja we urun dede ri urare reen ogho ti o ka wi ewo oma obiren bi oko ni itsekiri we ee te gba nemi bejuto aja ju were to ri uta o re urare we ni obon reen onuwewe oton ene gbhan gidije we ka nemi to aghan urun ti oritse mu gbi aghan ee ka nemi to aghan ewo ju were to ri gla a ka fe ka dun ene je ni urun ti ene ne ale tie ti oritse mu gbi ene mu gbi itsekiri ni onuwewe aja gheen gidije aghaan me gha bo itsekiri gba dun to ri gin aghan aghan yeju itsekiri ukpo kporo kporo ghaan aghaan owunre wu ukpo ghaan esi de Ti olaja oyibo ka mu tsi tori gin ireye to ye ju owun re ka gba ogua ene to tsi itsekiri to ri gin ene kere esi ghaan we a ka gi ene je esi ghaan we a ka urun ti o tse ogun gba je ene aghaan ma nemi bogho oritse oritse owun re da eye oritse owun re me eye oritse owun re mu itsekiri ni ubo ti itsekiri gha ni onuwe oruko ti a kpee itsekiri ni onuwe use ku ri ene o wa tse owun ti o wa bi eju to ee tia jedi ibaje gba je itsekiri je eyewe ni onuwe ogun ti o no dum eyewe boja we wo ma tson uran dede re urare reen uta ore urare ren wo ma tson arun gidije ti o no tse boja we ee tsi urun ti ireye eye gbe roro tsi to o gba wa boja we gba tse urun ti o no wa we o ka no gba tse ogun gba no gba din eye we dede boja we omiren ee ma urum ti o wa tse ju were urun we no gba fe laju gbi ireye we dede boja we eyene dede boja we no wu gba kon Wo ma ri ni onuwe boja we omeran tie tie ghaan boja we ti o ti flower agla a wino gba tse urun gala gala gala gala boja we tori gin caglaan we ma ubo ti eyi glaan no re ju were tori akpeju gin to gba gha wawe di aghaan kpeju tse gala gala gba tse ewe ke ewe ti a kele a bejeto araran ewe ki ewe ti a wa bejuto araran owun re tse ogun ti o no jirin iriye dede boys we ra to urare keneku bi toro aja ghaan bi taran we olala oyibo no tse taran ira oyibo ni yon na tse taran owu re tse ti urun ute dede gba no kon wa no kon ni eyewe dede ireye dede ghaan no sokun gin niko owun a wa tse sin niko owun a wa tse sin mo ma gin a ma ni ubo ara oritse ere dede ma nem ko ara wo ara ni ubo okan gba gin oritse na kan owun ore tse oleye mo ma gin uja ogun ti ono je eyewe boja we ama ni ba oritse oritse wa tse gba tse do gba